Salah satu hewan yang bagi kita dia paling-paling geli bagitu kalu saya lihat itu ular ini kaya macam beda dari samua binatang yang saya lihat ini biasa kalu binatang yang lain ini dia pe kaki ada dia pe <hesitation> bulu bulu ada ka apa bagitu tapi ular ini kaya rata rata begitu saya dapalia itu kaya licin begitu saja trus dia pe kaki trada ini kan binatang paleng aneh sudah ular ini nah yang bikin saya geli ini dia pe cara jalan dia pe cara bajalan ini kaya bengko bengko ini yang kaya <hesitation> ini kaya bagimana bagitu ini saya <hesitation> kaya geli lihat ular tu jadi ular ini kan <noise> se-sering dia buat juga dia buat torang kaget nah ini yang bikin torang jaga <hesitation> <hesitation> apa emosi dia lia dia itu bagitu deng tong jijik tu begitu nah ini biasa tu ular paling saya jijik skali tu ular mata buta ini ular ini ni dia biasa <hesitation> apa basambunyi atau dia biasa bataruh di ini tampa tampa misalnya torang karja kalapa trus kalapa tong tampung itu dia biasa basambunyi dibawa situ apalagi kalu waktu so balah pa dia itu we itu banya skali jadi waktu kan tong bakore itu <hesitation> itu pokonya ular-ular mata buta ini memang ular yang paling tarabae sudah ka apa di didunia itu soalnya. <hesitation> <noise> dia pe bentuk so bintik bintik sudah baru so kacil sudah baru kaya ba-baminya baminya memang ular ini memang saya paling rasa paling jijik sudah lihat ular yang ini dari semua ular jenis ular yang ada ini <noise> nah ini <hesitation> nah <hesitation> binatang yang memang saya paling takut juga itu yah harimau yah torang bisa lihat harimau ini kan selain dia raja apa dong bilang dia apa ini raja hutan to selain itu juga kan dia ini we lari capat itu kalo ngana lari tasalah deng kalo dia dusu ngana lari tasalah deng sudah ngana dapa gigi sudah nah jadi waktu di sampe di jogja tong pernah pigi di ini <hesitation> kebun binatang ini ah waktu tong maso kasana ini baru saya lihat itu ini ternyata harimau tu memang <noise> nah jadi waktu di kebun binatang ini kan dapalia itu waktu lia ini harimau ini itu saya tu perhatikan dia kan dia memang didalam kandang jadi walaupun tong tako tapi tara mungkin kan dia-dia gigi to waktu <hesitation> liat dia pe orang yang jaga situ di kebun binatang dia kas makan itu wish <noise> saya langsung pikir ini kalu seandainya dia makang manusia ini memang tara slamat ini dia pasti mati sudah.